افضل طريقة لانهاء يومي. هي اول شي اعمل تقييم بسيط لليوم واراجع الاشياء اللي انجزتها بعدين احب اخصص وقتي للاسترخاء مثل قراءة الكتاب او الاستماع الى موسيقى هادئة. قبل النوم. احب ابتعد عن الشاشات أخذ لحظات هادئة للتفكير أو التأمل وأكيد شرب الشاي أعشاب خفيف يساعدني أهدأ وأكون مستعد لننوم بشكل جيد